Ie, izy kô ndraiky zegny possible zegny tsy magnino ee, de rasarasaigny de atao mitovy jiaby fô zegny tsy amin'ny lalanan'ny natiora tsy possible raha zegny fô samy mitady ze tokogny ho hitagny arakaraka ny moyen agnanany ake de alo samy mitady le azogny fôgny fô tsisy oe rasarasaigny ze.